Limu ne ia limu mandarina ne iā dɨ ntoko ñúꞌu ne vívi lima ne ñaꞌa vivi ntoko ñúꞌu nedɨvɨ vidi unu uká idɨvɨ lima nekunūu sucá ɨí dɨ dií chi kunuu limu mantarina vi knud ni suka vi limuvi kunūu dií sucá ií dɨ takóó váꞌá xiꞌi pestia dulce.